पालतू जानवर हमे अवश्य पालना चाहिए, अगर व्यवस्था है तो। जैसे गाय पालना चाहिए ताकि उसका दूध प्राप्त हो सके। कुकुर पालना चाहिए ताकि घर की रखवाली हो सके। और हमारे हिंदू धर्म में तो पशुपतिनाथ भगवान हैं, जो जानवरों के भी भगवान हैं, इंसान के साथ।